Raha amiko aloha ny loko volomboasary de midika fahatoniana, <hesitation> izy io koa de loko miavaka, ny tonga ao an-tsaiko voalohany moa izany de ny voasary, ny papay, ny karaoty ireny.